Mùŋ jaa wùìyèɛ hmɔ̀ɔ̀ŋ e jèlà, kɛ̀ mȧaŋ gbìȧŋ e ɓɛ̀ɛ mùŋ tieɛ̀, e wùìyè lii, kɛ̀ mȧaŋ sìà e nɛ̀ŋ ɓuuyè lii kɛ̀ mȧaŋ sìà e nɛ̀ŋ fua lii le, kɛ̀ mȧiŋ kaanè, è mɛlɛ̀ɛ̀ naàŋ tòloò sɔ̀ngɔ̀ e fèum ɓɛ̀nɛ̀ŋ sùaŋ, kɛ̀ maiŋ kùùnò tìa, è jùà.